E'u memerina vegana avainanai, avai avai boionai mara'i'unai. Mara'i'unai a'anana aga aveakau ro'ava, aga avea kau ro'ava gubarada mai ourada abadadai gaga'a. Ko maorada da aono ro'ava vaga gavaranai vaveakau, aida'una robana kome'a gagana evavaia inoku robana a'ana maniosa na robanana. Robana maniosana robanana inoku maniosada eka namu'a korikori. Namu'a, mano'a mano'a o, rari'ada maniosadada vavaina mano'a mano'a. Vonagunda niunai eka'ana mamidada namu'a gaga. Maniosa namu'a, niu namu'a, gavada iboudadai namu'a. Voanida eka da voura vosia ve'o voka, raisida da vokau ero. Veada ero da vokaurida veada gemia gavaranai. Inoku nana aga aveakau ro'ava, tu'iti'i o re'ena va'abia inoku pusenai vaugana ui inokuai agana. Vagana re'ena vaviuna a'ana gabagabanai. Gabagaba ki eka agona ai era'asino, abuna ai e'airara no ai agana. Ai ana'edo agana gavaranai re'ena aviuna. Agona vemai veava vanai aniani na taemnanai a'ana ai veada vauaua baekena vava aga purapurana inoku e'u re'ena a'ana va'abia inoku varu'ana vakarona inoku va'abia vaga vava gaba. Agoda agoda ira'u a'ana baekeda rua ava agada ro'ava. Vaida o'urada o koi sori koi. Vaida ourada, vaida veada, vaida gubarada eveda. Vagana aida'u veisani'u vesia o naku'una arabi ega evakauva. O vaguba vakoko badina gavara na ana dia'ana vavaina agona osidi geganu ro'ava a'ana inoku voguba vakoko badina agona dia'ana gevaiaku ro'ava, agona siau dia'ana a'anai isa'i vega verubu a'adina vavaina a'a gavarana abunau vanau veada vakau agoda vaida a'anana a'a re'enai vasi'o vanai si'o vanai. Vaga vasi'o vanai babena kaivananai. Babenanai vaguri vanai vaga vasi'o vanai va'iro ko eu agoda iboudadai a'ana ai va'eroni'u va'iro vagana rumana a'ana ima'uda mai gavada. Mas veada ero va'abi vagana. Vaga aida'una veboi naku'una ega e'u veada ekauva e veka. Ia aida'u mai emu veada abida nagunda. Nana e'uda a'ada vuvavai ovinai badina uida a'anai o'urada, gubarada mai veada uani ro'a vavaina. Nana veadano ema iada eda veada vega venagu panikai a'ana e guburada panikai veada pani kai inoku nana e'u urana e'una a'anana eda vavaia ovinai ovinai aida'unai veva iroa niunai vesia okei ka emai niuna eorina amuri'una aida aida nana niuna eorina ro'ava eda va'iro eda abida ui okei ona emu veada a'ada kome'a kome'adada koi ada ona emuda. Maniosada eda ago e'u merekina eda va'aga. Raisina a'anai mereki mara'inai inokai eda veni'u, edasia i'ida voani va'ima ai agana aoroda vakau, aoroda vakau aoroda vamai va'ani. Nana aorokau korikori, roba gana korikori gavada vapaura da vamanomano <noise> ve'o aida'una vesia o ai roro'oda. Aida'u va vesia o ai roro'oda agodada veka vagana roro'oda va'abi baekena vava aga vave vavarina vamai. Roro'o da aeni oabiva? Aganava a'aenanai inoku a'abi amai va goarenai. Roro'ona ero a'ana apunai da voisana goareda aodadai inoku nana goarenai a'adida ro'a amai ro'ava iani ro'ava niuda. Inokai imia ro'ava a'a roba baganai a'ana painapuda, akeda, gava egege aida'una evago ro'ava vavaina. A'anana a'anai e'u memrina hepi one nana.